بص يا فندم العربيه دى فيها احدث المواصفات اللى انت بتتمناها يعنى لو حضرتك عايز <hesitation> كاسيت عشان تسمع اغانى هتلاقى الاطارات بتاعتها كويسه جدا الكراسى مريحه الاطار بتاع السواقه هيريحك كمان سعرها ف المتناول يعنى تقدر تشتريها و انت مرتاح